من أكثر الاشياء التي أثرت علي كان حدث الذي قام به <hesitation> المصريون وفي حرب الخليج التي كانت بين الكويت وبين العراق وإنما تدخل المصريون وتدخلت الدول العربية لحل تلك الازمة وتلك النزاهة.